أما بالنسبة لرواشن المكان اللي نعيش فيه أفضالنا في روشن واحد بس واسع وكبير واه تخش منه تهوية كويسة، فهنحس اه رواشن يعني على حسب لو كان المكان كبير يحتاج واحد واثنين وأربعة رواشن أنو كان مكان صغير يكفي روشن واحد.